Tokony mbô malaka rivotra hely ialahy fô karaha hitako niasa mafy ialahy takatokato izy io e. Sao reraka ake nà. Ndao tsika mbô handeha hitsangatsangana hely e.